Ireo <hesitation> zavadehibe <hesitation> tokony ho fa-antarina alohan'ny hanambadiana olona iray dia ny fototra niaviany, ny fahalalàna norantoviny, ary indrindra indrindra ny fahasalamany,